Mushuklarda umumiy sog'liq muammolaridan biri bu <hesitation> albatta burgalash bo'ladi. Chunki <hesitation> mushuklar barbir <hesitation> faqat uy hayvoni emas, ko'chaga tez-tez chiqib kelishi bilan <hesitation> ko'chadan yoki boshqa bir mushuklardan burga yuqtirib olish <hesitation> imkoniyati judayam katta. <hesitation> Burga yuqtirganidan keyin unda ham shu sog'liqi bilan bog'liq muammolar paydo bo'la boshlaydi, ya'ni qoni kamayib ketadi <hesitation> i va toshma toshishni boshlaydi. Mushuklarda aynan toshma toshishi kuzatiladi burgalaganidan keyin <hesitation> va qoniga virus tushadi. Bu albatta boshqa organlarini shikastlanishiga ham olib keladi va bu mushukni umrini qisqartiradi.